ارے میاں ایووکاڈو کا نام سنتے ہی لوگ سمجھتے فینسی ہے لیکن اصل میں یہ تو کچن کا اصلی سلطان نکلا۔ اب <hesitation> دیکھ کے پہلے اسٹائل تو سمپل رہتا تھا۔ سلاد میں ڈالتے تھے کٹ کر کے تھوڑا نمک، کالی مرچ، لیمبو ڈال دیا تو اکدم کریمی کریمی ٹیکسچر، ہیلدی بھی اور مست ٹیسٹی بھی رہتا۔ دوسرا ہے گواکامولے: ٹومیٹو، پیاز، دھنیا، تھوڑا لیمبو ملا کے چٹنی کے جیسا بنا، چپس یا دوسروں کے ساتھ میں ملا کے کھائے نا، اکدم مست، پارٹی پارٹی کر سکتے تھے ہم۔ اس کے ساتھ میں پھر اس کے بعد میں آتا، پھر بریکفاسٹ کا باب بھی ہے: ایووکاڈو ٹوسٹ، بریڈ پہ اکدم اسمیش کر کے ڈال کے، اوپر سے تھوڑا چلی فلیکس چھڑک کے، فل انگلش مال لگا کے آتا، کھائے نا حیدرآبادی انداز میں مست لگتا اکدم۔ اور پھر اس کے ساتھ میں سموڈی میں بھی کام پہ آتا، بن کے <hesitation> کیلا، دودھ اور ایووکاڈو تینوں ملا کے، پھر شہد ڈال کے، گھر گھر پورا ملا کے جم جانے والا۔ اکدم پیٹ بھر کے پی سکتے اور پروٹین بھی بہت زیادہ ملتا۔ اور پھر حیدرآبادی ٹویسٹ میں یہ پوسیبل ہے، پراتھا اسٹفنگ بنا کے سینڈوِچ میں ڈال دیئے اور ایووکاڈو کو سائیڈ میں سا لگائے نا، مست کریزی آتا۔ اور اس کا جو آئل رہتا وہ آئل بھی زیادہ ہیلدی ہے۔